Cambierìu l'üniversità, andërìu fe ün'autra üniversità, forsi matematica përché l'ai vist chë la matematica al e propi ëmpurtanta e përché a m'piazërìa musté ën le scole ai maznà matematica e scienza